Izy kaofa <hesitation> mantsara asa mandraigny eky zany zao mandany <hesitation> trente minute karaha an'igny satria zah zegny zao mifôha igny de mbôla mande ladosy avy akeo zaignny <hesitation> mamelogna afo mahandro vary zegny sady ih magnomagna igny de <hesitation> lagnilany fotoagna hely zany e.